भदुले फुर <hesitation> ओरौ <hesitation> जब्लकम् सितैअ बबु पिर्म है करन् बिसेर गौ सर्नि। <hesitation> मुन्से खुगज ब गोन्तोन्ग् ज सोउन्द् एकर् न है। जैके <hesitation> उल्त्र सोउन्द् न नेबुन्ग् बिए हिघ् फ्रेकुएन्च्य् सोउन्द् बिए मुन्से एकर बिसेर पिसनि खुगज। <hesitation> उन्कै बिए सोउन्द् फर नविगते भैदि खमनिमौ जेरे बिए ज जते। मुन्से बुस्तु दि बिसनि अगलौ दोन्ग् ब बिए <hesitation> सोउन्द बिऔन्दन्ग् नने रेतुर्न् कुइ भिन्द् बत है बिसगि मिथि जै बिए अगलौ। अब मुन्से ओब्जेच्त् दोन्गन् नने बिए नि हेल्पौ बिसेर होरौ मुन्से पेक प्रोब्लेम् गै भैदि बिए न है। <hesitation> उन्कै बिए फर भैदि सोउन्द् नि हेल्पौ बिसेर जिबन्गम् सिब ब नुअ ब ब। <hesitation> गौ नि <hesitation> उल्त्रसोनिच् सोउन्द् एकर् न ने उन्कै खु मज खु न नने बिर् न है, होरौ <hesitation> ब ब। अगर् जै नि हेल्पौ बिसेर जग्र अप्को स्तुपु सोब नगिर् न है।